بالواقع ليس لدي تجارب شخصية, لكن الكثير من الناس قد يتظاهرون بعدم رؤية شخص, ليتجنبوا الحديث معه في مواقف معينة, وهذا قد رأيته, في كثير من الأحيان, مثلاً عندما يكونون في مزاج سئ, ولا يريدون التعامل مع شخص معين, أو صادفهم موقف أزعجهم, فهم بيق- يقومون بفعل هذا الشئ.